Ny fomba fanahia legimy anaty lafôro koa izañy. Da asia menaky legimy da asia episy zay tia teña da ampidiry anaty lafôro amizay man- dritry roapolo na telopolo minitra eo araky legimy iñy da amin'ny hafanañana roanjato degire amin'ny lafôro iñy.